د کاناډا پخلی د فرانسوي، انګلیسي، او بومي خلکو د خوړو ګډ ډول دی. هلته پټین ډېر مشهور دی، چې چپس، پنیر، او ګرم ساس لري. میپل شربت هم یو ځانګړی خوند لري او ډېری خوړو کې کارېږي. د کبانو، ښکار، او ژمي خوړو ته ډېره پاملرنه کېږي، لکه سوپونه او سټوګان. په ختیځ کې سمندري خواړه ډېر کارېږي، او په لوېدیځ کې آسیايي اغېز هم شته.